kvöld og velkomin í

við ætlum í þessum þætti meðal annars að fjalla um bók Soffíu Auðar Birgisdóttur um Þórberg Þórðarson ég skapa þess vegna er ég heitir hún þetta er merk stúdía á verkum Þórbergs í bókum og stöðum förum við í Þjóðleikhúsið við fáum hingað Ólaf Hauk Símonarson með nýja skáldsögu sem heitir aukaverkanir og svo heilsum við

á skáldið Kristian Guttesen en byrjum hérna með þeim Sunnu Dís og Þorgeiri Tryggvasyni þrjár bækur allar íslenskar síðasta

ætlaði ég ekki bara að byrja á þér Þorgeir jú þessi

Davíðs Oddssonar í íslensku samfélagi og hann svona vofir

yfir öllu þjóðlífinu og hugsunarhætti fólksins þarna er þarna er ungt par ungur listamaður sem verður ástfanginn af ungum það er nú einhvern veginn algjörlega dauðadæmt frá upphafi finnst manni en það treinist nú dálítið úr þessu en hann er jafnframt í mjög miklu sambandi við vin sinn sem er að búa til listaverk sem er

er einhvern veginn að reyna að grafa undan samfélaginu sá það er svona einhvers konar anarkisti já hann er það og hefur greinilega lokkað þennan unga mann sem við fáum aldrei að vita hvað heitir hann er nafnlaus út í mjög svona mis gáfuleg ævintýri og uppátæki áður mér finnst nefnilega þessi sögumaður svolítið skemmtilegur og forvitnilegur hjá honum hann er mjög meðvitaður um að sögumaðurinn

sem segir söguna er líka að skrifa skáldsöguna og hann er mjög meðvitaður um það allt allt ferlið í gegn það er svolítið gaman að fylgjast með honum og þessu sambandi einmitt við

Trausta það eru þarna mjög skemmtilegar andstæður í þessum raka kjallara

þar sem þeir eru að vasast í þessari leirstyttu og gengur rosalega illa með hárið á Davíð Oddssyni

augað og svo þar sem Kristín ástin hans býr það er margt þarna sem er bara mjög skemmtilegt og áhugavert hann hann leyfir sér kannski að nota aðeins of mörg bókmenntaleg trix finnst mér þessi þessi svona meðvitund sögumannsins fannst mér ekkert endilega mjög skemmtileg og

hefði kannski stundum átt að slá á puttana á honum þegar hann er að barna brandarana sína svo

mér fannst það nefnilega ganga upp

ég var svolítið efins af því aftan á kápunni er þarna þar sem hann notar hornklofa

hrædd um að það yrði kannski mjög mikið af því bragði en það var það ekki mér fannst

þá kafla sko og svona þessi tilfinning fyrir þessari heitu ást eigum við að fjalla um skáldsögu sem kom út reyndar rétt fyrir jólin Fjallkonan eftir Ingibjörgu Hjartardóttur hérna erum við komin í dal konu sem snýr aftur í heimabyggð sína og þarna fléttast inn virkjanamál

fortíðin og fleira já hún snýr aftur eftir áratuga búsetu erlendis til þess að fara í jarðarför móður sinnar ákveður að dvelja aðeins lengur á sínum gömlu heimaslóðum þaðan sem hún fluttist ellefu ára gömul eftir að faðir hennar

fórst í snjóflóði er að rifja upp gamla tíma og í einhvers konar uppgjöri það er rosalega margt í þessari bók það

og alls konar launbörn og andlát og slysfarir og svona mér fannst mér fannst þetta allt of mér fannst eins og þessi bók hefði þurft að vera fimm hundruð blaðsíðum lengri til þess að ná utan um allt sem hún er að setja fram þarna fyrir okkur það eru svo mikil örlög og margar persónur að mér fannst ég ekki ná að höndla þær allar þetta er pínulítið eins og einhvers konar útdráttur úr lífið í dalnum og allar fjölskyldurnar og öll börnin og allt framhjáhaldið og mér fannst í raun mjög gaman að dvelja í þessum dal en en það hérna er einhvern veginn ekki ráðrúm til þess að sökkva sér ofan í eða gera neinu alveg fullnægjandi skil svona hafa verið þarna Guðrún frá Lundi tók náttúrulega margar blaðsíður í að lýsa kaffidrykkju og

fara alla leiðina þangað en þetta hefði þurft að vera aðeins meira fyrir mig mér fannst frústrerandi að komast ekki nær þessu fólki af því mig langaði alveg að svona fá að kynnast þeim betur en það gafst ekki alveg svigrúm til þess það er svolítið þannig sko svo ætlum við að fjalla um síðustu bókina þetta er dálítið óvænt

kemur úr óvæntri átt og er svona óvænt að allri gerð

eftir Eirík Örn Norðdahl og Eiríkur er afskaplega frjór

á þolrif manns þegar hann er í mér finnst hann fullkominn í þessu formi hér er þetta mjög knappt en þetta er

hún er sko hvort tveggja ef við færum myndavélina

þetta er hvort tveggja

ætti að vera ákveðið bókmenntaform sem fleiri gætu skrifað inn í af því mér finnst þetta frábærlega skemmtilega gert já þetta er

en líka bara skemmtileg matreiðslubók því að sumar uppskriftirnar sérstaklega eru

eins og heimildir um eina tilraun til þess að elda eitthvað það er bara svona hann kemur með uppskrift og segir svo

ég geri þetta ætla ég kannski

sinn til þess að saxa laukinn og svo treður hún hvítlauknum í gegnum pressuna eins og hjörtunum í verkafólkinu

bara stórskemmtilegt en hann er

þar sem

þetta ekki alþýðlegt líka jú jú

mjög alþýðlegt og og svona að nota afganga og um það að læra að elda og byrja að elda það er einhvern veginn miklu troðið í þessa þessa litlu bók og hvernig rithöfundur verður til þegar hann uppgötvar

svona fallegt

þetta er í fyrsta skipti einhver hefur eldað upp úr bók við gætum

meira af því að finna bækur

ákvað strax og ég fékk bókina að ég mundi elda eitthvað úr henni og um leið og ég sá þessa upskrift ákvað ég að þetta væri hún og þetta verður ekki í síðasta sinn sem ég geri það hvernig gekk þér að koma þessu saman bara mjög vel

skemmtilegt þetta er svona að útvatna saltfisk þetta tekur alveg sólarhring þú útvatnaðir keyptirðu ekkert útvatnað

allar græjur þú leynir á þér Þorgeir ég

mjög vel samt

smakka þetta við skulum gera það

þetta er matreiðslubók henni er treystandi það er nú ekki fallegt að vera að borða mikið í sjónvarpinu við ætlum að fara núna og sjá hvað er að gerast í fáum línum það

er talsvert fjör í útgáfu nú fyrir páskana bjartur gefur út ég ferðast ein eftir Norðmann sem kallar sig ugla gefur út í hita leiksins en það er fimmta bókin í og sama forlag gefur út

eftir norska höfundinn Unni

lögreglumanninn

loks gefur forlag sem kallast m t h út bókina merkt það er frumraun sænska höfundarins það er heilmikið af fínu efni í nýjasta hefti tímarits Máls og menningar nefna má ljóð eftir Böðvar Guðmundsson sem nefnist Gamli útrásarvíkingurinn þar er líklega átt við Egil

ekki leitaði upp til lundar fór vestur um ver tæmdi allkaldra ekkna sjóði á Englandi fól í keldu féð finnst aldrei Soffía hérna á handritadeild Landsbókasafnsins eru

eru dagbækur minnisbækur og alls konar smáhlutir sem að tengjast Þórbergi erum með dagbækurnar hans hérna brot af þeim og svo erum við með alls konar efni sem tengist hans mismunandi áhugamálum til dæmis hérna

Ungmennafélags Reykjavíkur Þórbergur var í

sem gagnrýndi málfar félagsmanna og og þegar Þórbergur var í þessari nefnd þá gekk hann svo hart fram að það olli miklum deilum og vandræðum svo eru náttúrulega orðasöfn hann safnaði orðum og ferðaðist um landið að safna orðum

það eru bækur með veðurlýsingum og svo eins og

til dæmis hérna er hann pest sem hrjáði hann pestin nítján hundruð fjörutíu og fimm og hann lýsir nákvæmlega líðan sinni dag frá degi allt frá ónotum til niðurgangs og uppþembu og dregur ekkert undan fimmta

nokkurn veginn góður til klukkan fimm sjö tíu eh síðan nokkurn veginn góður til klukkan átta þrjá fjórðu

þá dálítill þrúgandi og ónot til klukkan ellefu

eftir það nokkurn veginn góður lítil uppþemba nema nokkur klukkan átta þrjá fjórðu og síðan nokkur uppþemba án sársauka hægðir fjórum sinnum en fremur tregar matur saltkjöt kartöflur rófur og tómat ekkert te nokkuð óbragð í munni til ellefu eh góður að nóttinni svo eru hérna glósurnar hans frá því hann sat fyrirlestra Björns m Olsens sem hann sagðist

hafa horft á eins og

húsbónda sinn í fimm ár og þær eru alveg svakalega flottar svo fallega skrifaðar

ólíkindum svona vandað hjá honum og hann greinilega hefur

og gert þetta vel og hann segir á einum stað að hann telji sig hafa náð fyrirlestrum Björns og ég trúi því alveg þegar maður les

við gerum okkur ekki alveg grein fyrir því að

Þórbergur stundaði háskólanám það hefur einhvern veginn fyrnst yfir þá þekkingu eða þá vitneskju vegna þess að hann fékk ekki að útskrifast sko hann eins og við vitum af Ofvitanum þá gekk hann gat ekki klárað nein próf hann tók eitt ár í Kennaraskólanum ákvað svo

að fara í gagnfræðapróf og stúdentspróf féll og fékk ekki að halda áfram en þá hann fer bara beint í Háskólann og af hverju getur hann það það er vegna þess að Háskólinn sem var að byrja þarna norrænu deildin var að byrja bjó við svo mikinn hörgul á nemendum þannig að þeir og í fimm ár sat hann þarna og stundaði þetta nám skrifaði meistararitgerð sem við eigum hérna uppkast að

glataðist

en við eigum hérna gott uppkast að þessu hann trúði því sjálfur að það yrði gerð

undantekning og honum yrði leyft að útskrifast en hann hefði orðið fyrsti meistarinn sem útskrifaðist úr norrænudeild Háskóla Íslands og Háskólinn vildi ekki gefa það fordæmi að maður án grunnmenntunar gæti útskrifast þannig að hann fékk ekki að útskrifast þessi ritgerð hans hefur aldrei komið út og einhvern veginn þá höfum við gleymt þessu hvað hann er vel menntaður hann var þarna í fimm ár sem verkamaður því hann er hann er lélegur til vinnu líkamlegrar vinnu já hann átti náttúrulega ekki mikla kosti þegar hann flytur til Reykjavíkur nítján hundruð og sex og hann er í þrjú ár bundinn og er gerður út á skútu önnur verkamannastörf hann lýsir þessu aðeins í Ofvitanum og bréf til Láru og og þetta var mjög erfitt fyrir hann og hann var að niðurlotum kominn og ekki varð hann efnaður af þessu ég fór öreigi á skútu og og kom þaðan

þannig að hann ákveður eftir þrjú ár að að láta reyna á lukku sína og skráir sig í nám bókin þín hérna um hann ég skapa þess vegna er ég sko þú ert að bregða upp mjög áhugaverðri mynd af Þórbergi og til dæmis það en nú er þetta bara alvanalegt já það er mín kenning að hann

bókmenntaform sem við köllum í dag skáldævisögu og menn áttuðu sig ekki á sínum tíma til dæmis get ég nefnt að Kristinn e Andrésson sem var nú einn klárasti bókmenntafræðingur tímans hann greinir

og íslenskan aðal á skemmtilegan hátt en það vefst

fyrir honum þetta form þetta er hvorki þannig að niðurstaða Kristins verður að þetta sé skáldskapur á frumstigi hann hann getur ekki náð utan um formið nú löngu seinna þegar Þórbergur er áttræður þá tekur menntaskólapiltur við hann viðtal og og spyr hann sem sagt hvers konar bækur eru þetta sem þú ert að skrifa og Þórbergur segir æi ég nenni ekki að ræða þetta við þig hann svona orðar það einhvern veginn þannig þú ert moderne maður og hefur ekki áhuga á þessu ég er eins og menn verða eftir næstu aldamót en þessar bækur eru mikið í tísku núna og það eru margir sem tengja sig beinlínis við Þórberg já það er mjög merkilegt og síðasti kafli bókar minnar fjallar um það að þeir sem eru að skrifa að þeir tengja sig gjarnan við Þórberg beint tala um hann í verkum sínum það er kannski mest áberandi hjá Jóni Gnarr sem segir beinlínis einhvern veginn hlýtur Þórbergur að vera faðir minn en hann skrifar þessar bækur sem eru á mörkum skáldskapar og ævisögu en hversu rétt fer hann með hann hann skreytir alveg eins og honum sýnist og ég tek mörg skemmtileg dæmi um það við höfum áður frétt að hann gekk ekki bæ í Hrútafirði þessi fræga

Íslensks aðals er meira og minna uppspuni ég sýni líka fram á eða segi frá því að þessi fræga

þegar hann missir sveindóminn í kirkjugarðinum þar sem þeir fara tveir félagar með einni

að hún átti sér ekki stað á þennan hátt vegna þess að dömurnar voru tvær

og kemur fram í frásögn félaga hans löngu löngu seinna þannig að hann kann að skreyta til að búa til skemmtilegri frásögn en nú býrðu sjálf þarna fyrir austan nálægt Suðursveit ertu í einhverju svona andlegu sambandi við Þórberg já alveg sannarlega ég er búin að búa núna í næstum því tíu ár á Höfn í Hornafirði hef allan tímann verið í miklu samstarfi við Þórbergssetur við höfum haldið

saman ráðstefnur og málfundi um Þórberg ég hef alltaf átt innhlaup á Þórbergssetur til þess að vinna ég dvel þar kannski tvisvar á ári á hverju einasta ári og ég segi það að sá sem hefur staðið í tunglsljósi að

fullt tungl eins og ljóskastara á þá hann öðlast dýpri skilning á steinunum hans Þórbergs og tungumáli þeirra steinar sem tala steinunum sem tala þetta er nú reyndar magnaður staður já algjörlega og bara fallegustu klettar á Íslandi held ég hingað er kominn Ólafur Haukur Símonarson já væntanlega aukaverkanir þetta er bók um lækni heimilislækni má kannski segja að hann sé svolítið útbrunninn heitir það ekki kulnun í starfi í dag jú líklega þetta er maður svona á miðjum aldri og á afskaplega duglega og ósérhlífna eiginkonu sem

starfar í leikhúsi og vill vera framarlega fremst í flokki helst tvö börn efnileg efnileg börn sem eru að klára

í einhverri

tilvistarkreppu vonandi tímabundinni rætist svolítið úr í gegnum söguna en honum leiðist svona óskaplega finnur til svona mikils leiða já auðvitað leiðist öllum annað slagið það er ekki hjá því komist en en þetta er heimilislæknir og sjálfstætt starfandi sem slíkur og kemst í tæri við margt fólk af ólíku

bæði líkamlega líkamlega kvilla og andleg vandamál og hann reynir nú að standa sig vel í starfi og gerir það

stofuna hjá honum og þar er eiginlega merkileg innsýn þú ert nú ekki læknir sjálfur en ansi mikil innsýn finnst manni inn í

það er nú engin vandi að tína til svona alls konar kvilla

þarna er náttúrulega ákveðið þversnið í þjóðina sem mætir á stofuna hjá lækninum alls konar vanda og og hann hefur nú þann hátt á að afgreiða svolítið svona á sinn hátt honum finnst eiginlega áttatíu prósent af því sem inn á hans borð kemur vera eitthvað sem má afgreiða með góðum göngutúr og og vatnsdrykkju en svo eru menn og hann talar um sjálfan sig

dylst engum að Íslendingar bryðja ótrúlega mikið af alls konar lyfjum sjálfsagt margt af því óþarfa eyðsla á

en maður veit aldrei aldrei það er betra of en van en segðu mér mér finnst svolítið athyglisvert sko þú ert náttúrulega búinn að skrifa leikrit og sögur

þjóðfélagsmál búvörusamninga og forsetaembættið og hitt og

ekki fjölmiðill ég held að ég sé að tala til tvö þúsund einstaklinga þarna ég hérna krakkarnir mínir sögðu við mig pabbi þú verður að fara á

eða gera þig sýnilegan það er ekki hægt að vera að tuða hérna heima í stofu

inn á einhvern vettvang þar sem fólk getur lesið þetta ég tek þetta ekkert alvarlega sko þetta er nú bara það sem ég er hversdagslega að velta fyrir mér og ef einhver hefur gagn eða gaman af

þá er það fínt ég sá að þú tókst saman stjórnmálaflokkana björt framtíð Vinstri grænir ímyndunarveiki flokkurinn allir eru að gera það gott nema ég flokkurinn þetta er greining frá þér til gamans gert en ákveðin líka pilla þetta er svona svolítið þær hremmingar sem þessir stjórnmálaflokkar eru í gagnvart þjóðarsálinni það

er ekkert að ganga upp fyrir fyrir þessa stjórnmálaflokka sem sumir hverjir eiga glæsilega hugmyndalega fortíð en það er bara eins og það sé allt í upplausn og ekkert traust til til staðar og menn vita ekki sitt

er ekki bara að hlaupa til rétt fyrir kosningar og stilla upp þarna á þarna á að fara fram svona dýpri vinna hugmyndafræðileg vinna

vinna af ýmsu tagi sem á síðan að bera á borð langtum seinna þannig að flokkarnir þeir vinna úr honum og bera hann svo fram að breyttu breytanda en það er eins og menn

þetta flokkakerfi eins og ýmislegt í okkar landi er einhvern veginn of lítið og of illa virkt það er eins og menn séu að hlaupa frá hvað

menn verða að vera svolítið trúir sínum hugmyndum þannig að þessir flokkar eru mikilvægir þrátt fyrir að þú uppnefnir

eru mis sterkir frá einum tíma til annars en það er ákveðin geymd sem fer fram þar og ákveðinn þroskun á hugmyndum ef við köstum því öllu frá okkur erum við kannski að bjóða hættunni heim ég held það já eitt í viðbót ugla barnasaga sem þú gafst út um jólin og reyndar tilnefnd til já

eiginlega sjálfan mig sem að aldrei hafði umgengist hunda eða eða rýnt inn í hinn dularfulla en hundarnir tóku bara upp á því að gerast mínir aðdáendur og bestu vinir og og hafa reynt að ala mig upp með bara þó nokkrum árangri á þessu sviði

hérna hundalífið ugla og Fóa eru sem sagt hundarnir þínir og maðurinn sem fór í hundana já

Ólafur Haukur takk fyrir að koma i þáttinn við skulum heyra í skáldinu Kristian Guttesen og svo ætlum við að fara í Þjóðleikhúsið og skoða bókmenntir sem tengjast Þjóðleikhúsinu ég hef verið að yrkja í ein tuttugu ár og gefið út átta

hér er svo komið saman safn ljóða úr þessum bókum í hverri bók þá er ég náttúrulega

að fjalla um það ástand sem ég er í

hvað ég er að glíma við

og segja frá sigrum og ósigrum syndum og löstum ég vinn sem og er að vinna með börnum og þar er ég eiginlega að gera nákvæmlega það sama í heimspekinni erum við að glíma við spurningar sem við finnum kannski aldrei svörin við en við erum eiginlega að reyna að komast að því hver við erum og það er það sem maður maður gerir þegar maður er að semja ljóð farðu varlega með hjartað í þér er ekki að öðlast skilning galdrar eru einfaldir það þarf ekkert að fá botn í náttúruna það þarf bara að skynja hana hjartað sér dýpra en augun vektu mig með kossi vertu sólin sem sem dvelur með mér innra við göngum sem leið liggur út með sjónum

eftir Arnald Indriðason ganga bandarískur

hermaður og íslensk ástkona hans fram á lík hérna bak við

við Hverfisgötu þetta er á stríðsárunum og ekki ennþá búið að taka húsið í notkun þau höfðu einu sinni áður lætt sér aftur fyrir Þjóðleikhúsið þegar rökkvaði það reis eins og Hamraborg upp af Hverfisgötunni og átti að hýsa íslenska leiklist

í stuðlaberg húsið var byggt af miklum metnaði en var aðeins fokhelt því að framkvæmdir höfðu stöðvast í kreppunni tíu árum fyrr þegar stríðið hófst lagði breska setuliðið það undir sig og notaði sem birgðastöð það hlutverk breyttist ekki þótt ameríski herinn kæmi í stað hins breska nú var það leynilegur fundarstaður elskenda í meinum

tæpir þarna á byggingarsögu Þjóðleikhússins sem var löng og ströng arkitekt hússins Guðjón Samúelsson lá reyndar veikur heima hann

eftir Indriða Einarsson einn helsta brautryðjanda leiklistar á Íslandi en það voru líka sýningar á fjalla Eyvindi eftir Jóhann Sigurjónsson og Íslandsklukkunni eftir Halldór Laxness

Guðjóns Samúelssonar Tómas Guðmundsson vísaði í þetta í kvæði sem hann flutti við vígslu hússins en hann talaði líka um hið efnislega sem hnignar og deyr en listina sem lifir og bergið opnast undrið hefur gerst frá ógn og hruni skynjun vor er snúin til liðs við allt

sem valdi dauðans verst í voru hjarta sigrar eða ferst sú veröld guðs sem oss var öllum búin og þá ef mannsins andi er orðinn skyggn öll ástúð lífsins fegurð þess og tign skal rísa upp í hjarta hans og segja sjá hér er ég og neita því í sölum Þjóðleikhússins er að finna höggmyndir og málverk af leikritaskáldum og ýmsum frumkvöðlum leikhúss á Íslandi þarna er Matthías Jochumsson sem samdi skugga Svein og lét sig dreyma um íslenskt leikhús ásamt vini sínum Sigurði málara Jóhann Sigurjónsson fjalla Eyvindur Davíð Stefánsson gullna hliðið

á seinni helmingi tuttugustu aldar Halldór Laxness þótt leikhúsið hafi sýnt það er reyndar einn maður sem er svolítið áberandi vegna fjarveru sinnar í þessum salarkynnum það er Jónas frá Hriflu Jónas var einn aðal hvatamaðurinn að byggingu Þjóðleikhússins og hafði mikinn áhuga á því hann skrifaði meira að segja bók um byggingarsögu leikhússins Jónasi tókst að gera skjólstæðing sinn Guðlaug Rósinkranz að þjóðleikhússtjóra Guðlaugur hafði enga reynslu af leikhúsi hann hafði verið yfirkennari í Samvinnuskólanum en var æviráðinn hingað og sat í tuttugu og þrjú ár Jónas hafði líka sterkar hugmyndir um hvernig skyldi reka leikhús og var alveg á móti því að leikarar fengju laun

hugsunarháttur hafði heltekið marga af hinum fyrri brautryðjendum í þessari listgrein sigursæl samtök voru mynduð til að gera

höfuðstaðarins að

menn sem áður höfðu unnið með glæsilegum árangri að listrænni starfsemi vegna listarinnar sjálfrar kröfðust nú fastrar fjárgreiðslu eins og hæst launuðu embættismenn þjóðarinnar jafnvel þótt þeir hefðu oft næsta lítil verkefni Þjóðleikhúsið kemur fyrir í ýmsum bókum í

Ólaf Hauk Símonarson sem fjallar meðal annars um leikkonur sem starfa við húsið í persónum og leikendum eftir Pétur Gunnarsson er Þjóðleikhúsið kallað en leysist svo allt upp í óraunveruleika draumkennt ástand og tálsýnir drungaleg dökkgrá

með svörtum upp eftir grófri

augu sem voru of smá til að sjá þannig leið tíminn allt stóð kyrrt Þjóðleikhúsið er hátíðlegt hús staður til að fara

milli húsa hérna við Hverfisgötuna en þetta er höll höll leiklistarinnar í bókinni tilfinningarök eftir Þórdísi Gísladóttur er þessi leikhúsferð við förum á frumsýningar á öðrum degi jóla þá flykkist í leikhúsið að innganginum hópast vel snyrtar konur í með lagt og blásið hár og karlar í

nýburstuðum skóm jakkafötum og frökkum þröstur er ekki sérlega hrifinn af þessu en hann er líka með a d h d og á erfitt með að sitja kyrr og einbeita sér í leikhúsi ég elska hins vegar frumsýningar ég fer í fína skyrtu úr Kormáks og skjaldar set á mig þverslaufu nudda ensku vaxi í lykt af ilmvatni og rakspíra blik á skart forsetinn mættur pantaður tvöfaldur campari með sítrónu í hléinu ég ætla ekki að leyfa Þresti að ráða við munum halda áfram að fara á frumsýningar á öðrum degi jóla hvað sem honum finnst já Þjóðleikhúsið það er nú svona eitt af því sem við Íslendingar höfum til að vera stoltir af í menningarlífi okkar hvað sem öðru líður takk fyrir að horfa á þáttinn í kvöld við sjáumst eftir páska